بالنسبة للصين بلد الثقافة ، بلد التطور ، بلد النظام ، ثقافتهم النظام ثقافة العمل والانضباط في العمل ، الانضباط ثقافة الانضباط أقوى ثقافة موجودة في اليابان ، النظافة ، ثقافة النظافة حاجة كبيرة ومقدسة ، ثقافة الالتزام عندهم حاجة كبيرة زادة.